මගේ පරමාදර්ශී රැකියාව මොකක්ද කියන එකට නම් <hesitation> මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි <hesitation> මානසික සුවයෙන් ඉන්න පුළුවන් ඕනෑම රැකියාවක් කියන එක. මොකද <hesitation> මං දකිනවා ගොඩක් අය <hesitation> හොඳ වැටුපක් ලබන නමුත් <hesitation> තමන්ගේ රැකියාව ගැන <hesitation> ගොඩක් තෘප්තිමත් නැහැ. මොකද <hesitation> ඔවුන්ට ඒ තැන මානසික සතුටකින් වැඩ කරන්න අමාරුයි. සමහරවිට තමන්ගේ <hesitation> ආයතනයේ ප්‍රධානියා නිසා <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් තමන් එක්ක වැඩ කරන පිරිසගේ ප්රශ්න නිසා <hesitation> ගොඩක් පීඩාවෙන් තමයි <hesitation> සමහර අය රැකියාවට යන්නේ <hesitation> රැකියාව තුළ කාලය ගත කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා <hesitation> මගේ පරමාදර්ශී රැකියාව නම් <hesitation> කොයි තැන රැකියාව කරත් <hesitation> අපිට මානසික සුවයෙන් <hesitation> සතුටෙන් <hesitation> හැම දෙනා සමඟම සහයෝගයෙන් <hesitation> වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි <hesitation> පරමාදර්ශී රැකියාව කියලා. මොකද <hesitation> දැන් දැන් ගොඩක් මිනිසුන් <hesitation> මුදල් වගේම <hesitation> තමන්ගේ මානසික සුවය ගැනත් ගොඩාක් හිතනවා. සමහරවිට මුදල් ගොඩාක් ලැබෙනවා කිව්වත් <hesitation> මිනිසුන් රැකියා අතහරිනවා <hesitation> තමන්ට ඒක ඇතුලේ <hesitation> සතුටින් වැඩ කරන්න බැහැ කියන හේතුව නිසා.